Achame aa achame ami amitwook che kararan che chame porta nyu ko pendo ak ak mayaik, ak cheko, lakini chotok tukul ko aripu ma mamuuchi aal amu inn amu amu laak ap sukul, akatinye laak seresere eng' koot, ang' tukul komayame tukuchu akamache is aamis, akamache akiche apai, akamache a- a- asomesan lakok, ku ng'uno komatinye ng'uno tuk chaale tukucho tukul cho, amu amu oo paishet natinye nepo nepo laak cho choneti eng' sukul.